you take soap and <hesitation> you take soap, you wrap it on yor hand. You take water and waste it on yor hand, you wash it good, yor hand geh clean.